أنا زرت <hesitation> برشا بلايص في تونس، البلايص هذيك حلو على اللخر <hesitation> كيف تبرقا، -كيف- <hesitation> كيف جندوبة <hesitation> إذا نحب <hesitation> نزور <hesitation> الجزاير في القريب العاجل، وإذا ما برشا بلايص اللي زرتهم، واللي استمتعت بهم الحق.